<hesitation> Ny karazan-kanigny hitko malaky fomba fikarkaragnanazy ndrindra amle mandraigny ôhatra zao môfo-mofo afangaro fromazy zao, zegny zao fa agnisagny le aray azo antoko arapahasalamagna ary vita malaky.